Wakari naa kudriyaa waŋ, kudriyaa anaa niyek kan naa nimiree chaba tire, kudriyaa anaa yowoo titee ti, ofoloo ti, kiraa ti owolik kaa jaa kirak yaw tiri, waŋ jaa barnu obuytuu tamsi, barnu obuytuu tamus waŋ jaa tiŋ tal obuyoo nun ti obuytuu fafaraa, fafaraa waŋ jaa aŋaa niyek kan naa ti horti, tiŋ beedum kaŋgu lokoyka bar menii, wasa naanun enjii dum tiiriŋtee tidaynu, kileerik kin ti enjii nuŋgu tiiriŋi, kileerigu jaa ŋanak tiŋ, kileerik aaworŋok waagu tii beedum tatarnu, alaamak jee lolii tiŋgesi, alaamak jee nu jaa n̰eetiŋ, jul sun mii alaamak jee yak jaa tal obuyoonun naa nu gasiŋtee ti, kay yak subade wurŋasa. Sal niree nu waŋ obuyoo nuŋgu wokoy, obuyoonu ŋarim wokoy, obuyoo naa yokoyii wenii waŋ tal beedum sala yak suba naa nu, sak yak jaa kuŋaal degiigak ottukoo oddoy tal tuur annaa nun ti sala wire, annaa tika wey tiŋ zaata kaa azan suŋun walaka ti, salaanu tii tee ti, izaanaa nu jaa ŋanaa tiŋ kaŋ muazin irik tindi, muazin tiigu jaa tii taariŋandi gak tiigu tuyoonu, tiigu ndeeleŋaa tenee nu jaa, tek dittir tan mbaar waa, kuŋaal waa, asaal waa waŋ jaamiyek yak jaa, salwirek tik tindagin ti, taŋtusii wenii nu kaa Minji, annaa wika ti waŋ nun ner waŋ riyalii kafawir wan beetir ti azan wiri, izaanaa yak beetir naanu jaa tiŋ ajur meleeti, ajur tene ar waŋ jaa n̰ee tiŋ kaŋgu beedum mii weyiŋ ajur kalaagin ner gidaynu yes turŋoonu. Waŋ dumnaanu waŋ aguŋak kan wujaa kujee kan, ndaamaŋ akn irii waŋ tal ti windasi, waŋgu nokoorigu tii wakarii naa kudriyaa waŋ annaa tiite kileerigu garap tiri, waŋ alaamak jee yak jaa tal naa nu ti, waŋ nun ner alaamak kullagu jaa kaynu dumnaanu wasgu ti, kaynu was waagu jaa n̰eegu tiŋ tii obuyoo nu ti.